Yepa na cocoq yakkegunnang sakelar lampu e narekko engka aliranna listrik e ri lau okkoro kabaleq e nasabaq narekko deq gaga yero sambungenna ro deq gaga aliranna ero colokangnge narekko meloq kiq ma pakei ma cas